Ma ei tiiäq väega pall'osit sääntsit mereeläjit, kiä laulnuq. Nii et ainukõsõq, kiä säänest suurõmbat hellü tegeväq, ommaq delfiiniq ja vaalaq. Ja eks näide ainukõnõ põhjus omgi sõpruga suheldaq.